भारतलै नेपालमाइलै पाइन्या खानामा खास्सै भौत्ति फरक त नाई हुनो, तरलै भारतमा पाइन्या खानामा चिल्लो बढी, तिनमा मसला बढी, तिनमा पिरो बढी हुन्छ र वाका मान्सुनको खान्या स्वाद, उनले मन पडुन्या चिजहरु चाही औरहैलै फरक खालका धेकिनान ।